So tawi aɗa yiɗi sos- coccude ñiiƴe ma haa laaɓa, ƴeewa ta ko coccirgal. Mbaɗa hen pat, ni woni naatna coccirgal ngal e hunuko ma. Cocca ñiiƴe ma, nawa dow, tellina les, nawa haa boɓi ɗi ɗiɗi fof. Coccaa laaɓi keewɗi haa laaɓa. So laaɓi, tutta nguufa ka. Mbaɗa hen ndiyam laaɓɗam, njigga haa laaɓa. Ni woni ngitta nguufa ka fof.